الفن يكون عنده تأثير سلبي على المجتمع من يكون يـ <hesitation> يروّج لأفكار هدّامة لهاذاك المجتمع. يروّج لـ لأفات اجتماعية، يـ يروّج مثلا <hesitation> نشوفو فيلم مثلا يروّج للمخدّرات و لا فيلم يشجّع على التدخين و لا؛ ثمّا يكون عنده تأثير سلبي على المجتمع.